Seep pwas luu mop di ken seep nde ni njep seep sar ku moop di ki set moop ɗi ken ti mop nje le kusa dighin ti mop pus ti sa del dighin sekep ti nje sa ya di, mop di ken pe pwas luu tɨ le rin ɗi yi ngurum mop, mop di ken seep pwas luu nde ni pe ti mop dak kwe pokon di mu put mu kat mop kudi ken mop ki kos sekep mop nje dak pwas pokon kuni so ken mɨ seep nde ti ka dak bi di shini-shini mɨ dak ku pe ku fir mop di chin dak kuni seg.

Mop puus mop ɗi cut be ka naa bɨ kwe yaa ni del dighin be sa ya der kuni mop di mang a ni le te mop cut ti bal dɨ, pe kat deng nga ku seep nde ni bɨ dak pokon dak sekep ni pe kik ba di ret cut ni nga muw, pe seise bi pwas luu nde ni, niku arr shini-shini mop di chin dak kuni ni ku ken shini shini ku mop di chin dak kuni kaa ku na sat a te paal ku de mu sam de kaa ko pesam ku de mu sam dɨ ka kwa mun njep but ter nde mop be mop di ken a bi nde ti mop di ku kam pwas luu ni mang seep cut kam pwas luu ni. <hesitation> mop ku nde mop chi jeso, mop mang seep puus luu mop mang jeso le di ka mop le kam puus luu ni kɨ sar ni mop puus ni mop ehep ni der ki pe der ken mɨ seep puus luu nde pak di tet a kuret pak a kubis pe mop ku mop puus jeso chin mɨ mop ni ret muw mop dak seep puus luu a pe ti ngurum mop tong tɨ mop kat rin di ko mop puus pak me bi ken bi ken kwa sat nde kwa mop ki mang mut mop den a bi pus ngurum mop dika mwase ter ku sen nde mop deghem wom ngurum mop seep puus pe ku mop le ni tukun.